Mweru wa kwanza. mweru wa kaili. mweru wa katatu. mweru wa kaana. mweru wa tano. mweru wa sita. mweru wa saba. mweru wa kenda. mweru wa ikumi. mweri wa ikumi na moja. mweru wa ikumi na ivili